מען שרייבט אראפ וויפיל עס קאסט די חתונה מיט אלע צוגעהערן, דערנאך מאכט מען א חשבון וויפיל געלט מעו פארמאגט, נאכדעם זעט מען מיט וויפיל געלט מען וועט קענען דעקן די הוצאות פון די חתונה אז עס זאל זיין געדעקט.